<hesitation> Fomba fagnaovana legioma ataognao agnaty lafaoro, <hesitation> tapitapahana atao mitovitovy legioma jiaby, de afangaro epiepisin'azy sy ny tariny, raha magnimagnitry jiaby de <hesitation> atao agnatin'ny platôn'azy e rahan'ny lafaoro igny de izy aveo ava- a- ampidirigny agnaty lafaoro de miambigny eo amin'ny trente minuty antsasadera de masaka izy aveo.